Tuhbi, chiopa, chohnna, tahpa, ga´yu, xo´pa, gahdzí, xuhnnaa, ga´, tzí, tzíbituhbi, tzíbichiopa, tzíbichiopatziñuh, tzídah, tzíñuh, tzíñuhbituhbi. tzíñuhbichiopa, tziñuhbichohnna, tziñuhbitahpa, galdáh, galdáhbituhbi, galdáhbichiopa, galdáhbichohnna, galdáhbitahpa, galdáhbiga´yu, galdahbixo´pa,. galdahbigadzi, galdahbixuhnnaa, galdahbiga´, galdahbitzí, galdahbitzíbituhbi, galdahbitzíbichiopa, galdahbitzíbichohnna, galdahbitzíbitahpa, galdahbitzíbiga´yu. galdahbitzíbixo´pa, galdahbitzíbigadzi, galdahbitzíbixuhnnaa, galdahbitzíbiga´, chiopa galdáh, chohnna galdáh, tuhbi gayúahac, chiopa gayúahac, chohnna gayúahac,. tahpa gayúahac, ga´yu gayúahac, xo´pa gayúahac, gahdzí gayúahac, xuhnnaa gayúahac, ga´ gayúahac, tuh mílli.